Ma proprio dint a qualsiasi momento della storia ij pens ca m' piacess. Allora m' piacessero chiù part, ceh tipo ad esempio a me piacerebbe, però sempre, che tu sei la persona di oggi. Ceh quindi la persona di quest'annata. E turnass aret cu cocche pistola, cu cocche cosa p' m' difendere. <hesitation> Turnass a l'antico Egitto. A me m' piacess tantissimo vederlo. Però già sacc ca come miett per, diceno ma tu chi cazz si e t'acciren. Sostanzialment. Oppure ij turnass a l'antichi romani. Ceh a me, secondo me 'o periodo romano bellissimo, però tien tutt sti cos che si prendevano le donne, si <hesitation> si si, <hesitation> c'erano cose brutte che sinceramente nemmeno mi va di dirle, ma come in tutte le epoche. Però là magari erano un pò più legalizzate e a me sta cosa m' fa schif e forse jess preparato, no cu 'na spada, ma farei meglio a ji con un'arma fatta bene. Perchè così appena cercano di prendermi ij pigl e me ne vag. Comunque principalmente l'antico Egitto secondo me è affascinante. Pecchè tu sostanzialmente là vedevi tutte queste stranezze, queste cose della cultura loro Anche la formazione delle Piramidi no? Ca secondo me veramente erano particolar. Però sempre tenendo dentro di te 'o fatto ca pò c' steven 'e schiav e a me ste cose nun m' piaceno, ceh m' fann mal. E quindi questo qua. Oppure vorrei vedere tanto il periodo magari un pò più recentemente. Il periodo dell'Unità d'Italia, dove io con il caspita che fare unire l'Italia, ceh m' vuttass proprio annanz a dicere ma che stat cumbinann, non esiste proprio questo qua. <hesitation> Oltre questi qua io vivrei tutti i periodi, ad esempio a me piace molto, vorrei tornare indietro nel tempo per poter conoscere un Tesla, o un Marconi, o anche altri Fermi, <hesitation> o che comunque sono state le persone più geniali. Se non la mia preferita oltre Tesla al secondo posto, al primo posto io metto Leonardo da Vinci. Ceh io si putess turnà aret e volessi <hesitation> andare indietro nel tempo e conoscere qualcuno, conoscerei lui, cioè m' mettess là e dicess Leonà cerc 'e m' fa capì che tien ngap e cerchiamo di costruire e di fare insieme. Ceh ij verament m' mettess tipo <hesitation> 'o mast 'e fatic. Starei vicino a lui tutto il tempo per cercare di capire, per cercare di comprendere chell ca tenev ngap. Pecchè veramente è particolare. E così anche con Tesla sì. M' mettess là e facess 'o schiavetto. Per il resto forse come epoche proprio non lo so. <hesitation> Nun jess a verè chell d' 'e dinosauri pecchè m' cacass sott. Però m' jess a verè ste cos chiù particolari. Secondo me anche il Medioevo carino, però alla fine semp 'a tenè chella paura 'e piglià 'na minima febbre e pò murì accussì dint a doje minut. Ceh là alla fine veramente pigl e dic che aggia cumbinat d' 'a vita mij? So turnat aret ma so muort. E quindi evitando questo qua me ne andrei in posti più tranquilli. Però oltre questo qua sì mi farebbe piacere tornare indietro e rivivere dei momenti. Questo qua sì. Sarebbe sarebbe carino. Questi sono i principali diciamo.